Alen ng'alek ap pendo, ngimache kotepi keny iwee ipuu, koyeiitu iyoo chepo pesyonoe chekaimeche iami koo cheimache kong'etu isirikeni ak inde chumbiki ak inde parak. Iin maat parak taput koo tepitosi kotare akot petusyek angwan kokakoyamya icheru, inde kiit netilili akikonor sii pesyet akot agee iweipu sakiani, iipu akot kuu sochani inde, iam. Anan ko ngitinye akot fridge akot teipu inyonde fridge koo tepche akot petusyek, komach kot chang'a koo akoi yae.